Eh fitt was my best friend like, well, you hae a lot of best friends when you go through life [inc] and you’ve got different best friends, eh, I’ll tell you aboot one at school and I winna say her name ‘cause this is a’ confidential, eh, she- one of the things that I mind aboot her was, when you went into her bedroom, she was absolutely terrified of daddy-longlegs, I dinna ken if you ken fitt they are, when you went into her bedroom, there was just a series of frying pans lying on the floor, farr she'd covered up one daddy long-legs and another daddy longlegs and another daddy longlegs, and she was too feart to lift the pans up in case they were still alive underneath, poor daddy longlegs, um, so that is one of my chums, and that was my chum in high-school, and I’m still chums with her noo, eh, fifty- no- no, forty-five years later, still chums with her noo.

Eh a time fann I felt great joy, well every time I go back hame to my home toon, which is right on the coast up in the North of Scotland, Northeast of Scotland. I feel immense joy fann I walk along by the water, and you can hear and see and smell the water, and it’s really really amazing. I go for great lang walks every time I’m up there, and I feel the joy just washes over me, there’s something aboot the sea, that has a massive massive effect on me. And I would definitely like to go back and bide there one day. My dream would be that you’re waking up every morning, open your curtains, and you’re looking right oot at the sea. What a joy that would be.

Eh my favourite toy as a child, it was ain I got one Christmas and I couldnae believe it fann I opened it. It was a carpenter’s set, so it had a wee bench that you set up, and then it had a hammer and a saw and, um, I think it had some nails, you wouldnae be able to sell a’ that noo, to young- to sma' kids. And, eh, and then it had bits of wood that you actually made things fae. And so a’ my chums were getting Barbie dolls, and I kind of wanted a Barbie doll and a’, it has to be- has to be said, but, eh, I absolutely loved my carpenter’s set, I had to- I wasnae allowed to use it inside, I had to go oot to the garden ‘cause it made an awfu' mess when I sawed things, but aye, that was my favourite toy, best ever.

Eh, fitt div I think aboot AI? It’s both amazing and absolutely horrifying. Amazing because fitt you can do tasks that would maybe take- especially in my line of work, that you’d have taen ages to do afore, you can literally do it in a few minutes. You ken- you have to ken how to interact with the AI system, I’m thinking like, eh, ChatGPT or fittever, you have to ken how to interact with it, but once you div, wow, the things you can get oot of that, it’s pretty amazing. But I’m just reading a book at the moment, [inc] and a guy’s writing aboot AI and he’s, he’s, he’s mair optimistic than many people on it, but he said the rate of expansion is really- we cannae comprehend how amazingly quickly this thing is moving forward. And of course, it's no really the AI itself that’s the problem, but it’s fa that’s in the hands of, that can be, eh, um, multiply problematic.

I was ain of that bairns that didnae really ken fitt I wanted to be when I grew up, and my whole life has just been like that since then, I’ve kind of staggered into things with no real plan or onything, it just really has happened and it happens to have worked oot pretty well for me I must say. But it’s just been generally a series of ken happy accidents that takes you doon one path or another path. So yeah, I’m aie quite jealous when I hear folk saying “oh I kent fae five year old fitt I wanted to do” I- I aie kind of wanted to be that kind of kid, but I never was, I never had that in my heid at a’.

Fitt’s my biggest hope for the future? That fann I get to the end of my life, I’ll think, aye I’ve haen a good life, and I’ve done fitt I’ve wanted to do, it’s the classic cliché but true, it’s no the things in- the things you have done in life you regret, it’s the things you havenae, and that is absolutely true.

So, for my job I’m a university lecturer, I’m a linguist, so that looks at the study of language, and I’m a sociolinguist, so that looks at fann you- fann you think of society and language coming the-gither in contact, fitt, how do they work on each other, how do they meld, and how do they influence each other. So I look at, how, for example, farr you’re fae governs the way you sound, so the way I’m sounding noo, it’s big clues as to farr I’m fae, um, and also looks at how language is changing, and no fae things going right back to Chaucer or Shakespeare, but how it’s changing in the here and now, ‘cause we ken that language is never ever standing still, it’s aie moving forward and changing and that’s fitt I look at, I’m very lucky in my job.

One of my happiest memories of fann I was a bairn is dancing with my dad in the- in the kitchen on a Sunday, they would listen to a show on the radio, and it was a’ the records of old, so my dad- he was a- he was a big Frank Sinatra fan, and my dad would lift me up onto his waist, my- my legs roond his waist and I would hold on to his thumb, ‘cause his- his hand was too big, my- my wee hannie was too sma' to hold onto his great big hands, so I held onto his thumb and he would whirl me roond and roond and roond and we’d be laughing and laughing, he’d pretend to fa’, and then pick me up again, eh, aye it was a brilliant memory.

Eh the technological advancement that I’d like to see in the coming years is a hunner percent driverless cars. Why am I so bothered aboot that? Because I cannae drive and that would solve an awfu' lot of problems for me. <laughs> It’s like haeing- just haeing a chauffeur but no haeing to actually hae somebody else in the car as well. So hurry up folks with the technology on dr- eh, driverless cars, eh, ‘cause I’m running oot of time noo.

Eh the best big [inc]- the best gig I’ve ever been to changes every year. Oh, that’s the best gig I’ve ever been to, oh, that’s the best gig I’ve ever been to. Eh but fitt I would say is I bide in a place farr they hae outdoor gigs every summer, it’s in a band stand, and it’s sma', I think it’s aboot two or three thousand folk, I can never mind if its two thousand or three thousand. So there’s nae a bad seat in the place, you’re near the stage farrever you are and the atmosphere is just absolutely amazing. So if you think of something like, great big stadium venues, farr you’re haeing to look at them on a telly, getting over the speck in the distance, that’s nae for me at a’, so this particular bandstand with the- the sma', eh, amount of audience is absolutely brilliant, and you can go right doon to the mosh pit withoot onybody stopping you as well, right doon to the front, no matter how long- eh, no matter how late you get there.

Eh, my favourite food by an absolute mile is this, eh, dish, local to farr I come fae, and its ca’d Cullen Skink, and it’s got five ingredients. It’s got- well there are slight variations, but here’s my ain, five ingredients: full fat milk none of your semi-skimmed stuff, butter, ingans, smoked haddock, and tatties. And it’s really really easy to mak, you can tell it’s low-calorie as well. It’s really really easy to mak, so how I do it is, I put the butter and the smoked haddock and- or yellow fish as we ca’ it, into a pan and I cook it very- heat it up very very slowly, ‘cause you dinna want the- the- the milk to fitt do you ca’ it, to- is it split? Ken if you- if you- if you boil it. So you heat if up awfu', awfu' slowly, and then you separately boil your tatties and ingans for maybe just aboot five/ten minutes, parboil them, and then they go into the pan, with a wee dab of butter, and that’s it, a bit of salt and pepper, and you just leave it. Cooking it very very slowly is the absolute key there, and that’s my favourite, Cullen Skink.

Eh a skill, if I could learn any skill, well it’s to do with swimming. So I can swim, but I’m just no very good at it. So a few strokes and I’m absolutely knackered, like I must hae a’ the wrong technique and of course I love the sea and I love to be in the sea, but I’m no a very good swimmer. So in my heid when I see in movies and stuff, folk diving into the deep blue water, or swimming and swimming for miles and it’s this big relaxing thing for them, I would love to be able to do that.

The job I’ve got anoo is the ain I’d maist like to hae. I mean, the kind of work I do is, I think aboot something I would like to find oot aboot and I can go and find oot aboot it, i.e. do research on it. What an amazing gift that is to be able to do that.

I like modern art, and I like basically pictures that have got hardly onything in them. Minimal art. Eh, I also like art that looks quite architectural like shapes and stuff, eh, and I’m the same with my music as well. I like minimal music, farr there’s no- no many- no many notes in it, and hopefully no a melody, I feel that kills it dead.

A typical day in my life, um, well, I wake up, no very early, and I normally wake up with Artie, one of my cats pressing my face, really gently to waken me up, nae scratching or onything just a very gentle wee bean paw on my face to waken me up. Then I get up, and the first thing I have to do of course is feed the cats, ‘cause they’re- they will not leave me in peace, then I mak my breakfast, I take a long time, I mak a smoothie, there’s nae hurrying, and I mak my coffee, and it takes another fourty-five minutes to hae my smoothie and coffee, and then and only then, might I think aboot starting the day, and thinking, well I better get going ‘cause, ken, I’ve already been up and aboot for aboot two hours and no done much at a’. So- and I can tell you aboot the rest of my day another time.

Well of course, the answer to the maist- the dearest thing you’ve ever bought is a hoose probably for maist folk, but asides fae that, I dinna really buy expensive things. It would kill me, in fact, to buy expensive things. I love a bargain, so I- I canna- I canna deny it, I love shopping, but I absolutely love a bargain, and now of course that eh things like Vinted and Deepop have come along, I’m in my absolute element, scrolling and scrolling through to see fitt I can get for a bargain, and I definitely dinna buy onything expensive, what a cheapskate.

I did learn to play the piano a bit, fann I was young, but I’ll tell you I wasnae very good at it, there wasnae much practising went on, and I wasnae really interested in like the kind of at that time classical stuff and I suppose they got you to play, week in week oot. So, didnae practice much at a’, but then I decided that I was going to play fitt I wanted to play, so I aie mind getting a big book of Beatles songs and other like pop songs of the time, eh, from my time as a kid, so seventies and stuff, and I started playing the piano a lot, because I liked playing the piano, but I was still turning up every week at my piano lessons, no haeing practiced the piece I was gien fae the week before. And then, when I went for my grade one, the very first ain, I failed it, unfortunately, just ‘cause I hadnae practiced at a’, but I did hae a bit of a love for the piano. And then, in lockdoon I decided to get myself a- a keyboard, and I re-learned, I re-taught mysel how to read music again, ‘cause once you’ve learnt fann you’re young, you’ve aie got that skill of being able to read music, I just had to mind mysel again, and eh, I re-learnt the piano a bit. I was great guns for aboot a year and a half, maybe, and then I gave up on it, so it’s gathering dust noo I’m afraid my, eh, lovely keyboard.

So, I grew up in a village, it’s maybe aboot a thoosand folk, up in the Northeast coast of Scotland, and the toon, it’s- even though it was quite sma', I’m ca’ing it a toon, but it was quite sma', eh, next door, that was aboot eight thoosand folk, and it was a former fishing toon, so it was really traditional, it’s quite far awa' fae maist other places. So it had a kind of ken, coherence in it. And basically, a- abody kens abody else there and fann you bide there you find that the surnames- there’s a bank of surnames that an awfu' lot of people share. Um, it’s changing noo, there’s mair folk coming fae oot and aboot noo, but it’s still when you go up there, I still ken a ton of folk, you ken no only your neighbours but walking along the main, eh, street in the toon you’ll meet aboot three or four folk, you’ll go into a shop and you’ll ken the owner et cetera, and there’s something very nice aboot that.

Onything that I wish I’d done in life, but didnae. Well this sounds awfu' smug, but no really, I think I- I’ve done a’ the things that I really wanted to do, and if I havenae done them, I’ve still got time to do them noo. And I think if you go doon a pathway of thinking “oh I wish I’d done that, I wish I’d done this”, and then you just become full of regret really. It’s much better to look back and go “ken fitt, wow, look at a’ the stuff I did, that was great”, so aye, I dinna really sit and think, “oh why did I no do this, why did I no do that” and hopefully by the time I get to the end of my life I winna be thinking that either, I dinna think it noo, I didnae think it in the past, and I na think I’ll be thinking it, eh, in the future as well, fingers crossed onyway.

Eh, my favourite city in the world is- I’d say probably New York, um, I’ve been there a lot of times, I absolutely love it, love the bus- the buzz of it. I mind the first time I went, and it was just so overwhelming, I cried, it was just, it was like athing coming at you at once, and I just started greeting and I couldnae stop greeting at a’ <laughs> but that only lasted aboot half an hour and then I was like, oh wait a minute, I love it here, and then went back tons of times after that. I think one of the things as well, I also love London but I dinna ken London, but New York, well Manhattan, is so easy to find your way aroond ‘cause of the grid system, so ony point you’ll look up at the, ken, twenty-ninth and eighth or fittever, look up the streets, and you’ll ken farr you are, you’re oriented. Now I’m somebody that’s got a terrible sense of direction, so kenning something like that is just really great, so I find it no stressful to walk aroond at a’ in New York noo, but what an amazing city.

I like pretty much athing aboot farr I bide. I like the fact that you can walk onywaie, even though it’s a relatively big city, you can basically walk everywhere. I like the fact that you look ony day of the week and there’s something going on, that you can go oot to. I like the fact that athing’s on your doorstep really. I like the fact that there’s a whole load of green spaces aroond and a’, um, that’s quite unusual for a big city I think, eh, and I maistly like the folk farr I come fae, really really friendly folk, abody speaks to you on the street. The only thing I dinna like aboot it is, is that it’s no by the sea.